پتنگ ہوا وچ اُلاؤنے لئی اک کھلونا، بلیک کائٹ، یا اک وپار پلیٹ فارم دے نام دا حوالہ دے سکدے نیں۔ پتنگ اُلاؤنا اک پرسّد منورنجک سرگرمی اے، جو مقابلے، کھیل جا ہور مقصد لئی وی کام کر سکدی ہے۔ پتنگ اُلاؤنا بہت مزےدار ہوندا اے، خاص کرکے موسم دے تہواراں وچ ہوا اتے دشا دے انسار پتنگ اُلاؤنا ہوندا اے۔ پتنگ اُلاؤنا اک چنوتی پربھور تے رومانچک کام اے، پتنگ اُلاؤن لئی دھیان صحیح سماں اتے نینترن دی لوڑ ہوندی ہے۔ پتنگ آسمان وچ اُڈدے ویکھ کے سندرتا اتے خوشی دا احساس ہوندا ہے۔